والله اني احب اكون موسيقية مشهورة يعني هذا جان حلمي خاصة البيانو حيل احبه يعجبني اسمع الموسيقى الكلاسيكية اسمع هاوسر يعجبني همينه معزوفات مونامور من جنت صغيرة جنت يعني جنت اشغلها وانام مو صغيرة صغيرة يعني عمر ال يعني شكد هاي خمستطعش ستطعش فما يعني اذا الناس او احد يكلي تريدين تصيرين رياضية او موسيقار راح اختار موسيقى راح اختار موسيقى لان الموسيقى ممكن تاثر بروح الانسان بروح المقابيلك مو مثل الرياضي